أول شي أسمع له بدون ما أقاطعه، أخليه يفضفض على راحته. بعدين أقول له كلمات ترفع معنوياته، مثل "ترا طبيعي تمر أيام تعبانة، بس إنت قدها وبتعدي إن شاء الله." وأقترح عليه نطلع نغير جو، مثلاً نروح مكان هادي نشرب قهوة، أو حتى نمشي شوي في مكان مفتوح. مرات بس مجرد إنك تكون معاه وتوريه إنك مهتم، يخف عنه كثير. وإذا حسيته مضايق بزيادة، أذكره بأشياء حلوة سواها أو أنجازاته، عشان يحس إنه مو فاشل، بس يمر بيوم مو حلو.